هختار القدرة على الطيران، علشان اتنقل بسرعة مش هعمل حاجة بالاختفاء، بس لو انا بطير ممكن في اي لحظة اختفي، يعني اطير من المكان وامشي اسيبه، وعشان استمتع بالمناظر الطبيعية، واستمتع باي حاجة ويكون عندي القدرة انه انا اروح اي مكان في اي وقت احبه وفي اي ساعة.